<hesitation> volagna roa ambiny fôlo agnatina taon-draiky ai: <hesitation> Janoary e, <hesitation> febroary e, martsa, <hesitation> aprily, <hesitation> may, <hesitation> Jona, Jolay, aogositra, septembra, octobra, novembra, de desambra,